Ca thonjën se qeveria duhet me pasë një rol të kufizuar në rregullimin e sjelljeve personale, duke i lënë individët të lirë me zgjedhë. Megjithatë, ndërhyrja e qeverisë është shpesh e nevojshme kur sjellja e dikujt mund të dëmtojë të tjerët.